Ley chicken baby neh you see ley chicken when ley see la ma ley will want go to la ma and ley see la ma doing sunni ley will say oh leh our ma doing ley thing here ho leh go to our ma or la our ma down the because soona la ma call neh ley will run ley go to la ma. you see ley dog baby neh ley way la ma can give birth with neh and lay down near neh la what can make it ley can say oh la person la down the la our ma the ho leh our ma the going leh go suck taytay on our ma leh go do ley one on our ma you see ley cat ley ley dog neh when ley see la when ley see la other friend neh own nor ma leh will say no na our ma here ley person here la our ma here so leh go to our ma then ley ley ley goat neh again ley goat ley pig neh ley always like to go la chi- la children neh can go around neh la baby neh because when ley say oh ley baby ley person here na our ma here la our ma down the so leh go to ley person here we go see whether la our ma and soona ley start sucking ley can know sayla la my the. ley pig too when ley pig give birth a will na lay down near a baby but soona ley baby see a, a will want go around a because ley baby know say la ley person la a born it la why make it ley animal neh know la people la ma neh. Ley thing la can make it ley know say la ma teaching neh because soona ley see la my scratching ley will say oh our ma looking for food for us so leh we go try exp- leh we go try la la same thing where our ma doing too so la seh too ley will be trying la foot ley be scratching too and when la my finish scratching when ley see la ma when la ma putting mouth the la seh too ley will put la the mouth too because la seh too ley want eat too la how la la how la seh ley can learn from la ma neh too. you see ley dog ley dog can can eat from ley mouth so when ley baby see a eating from ley mouth too a seh a can eat from ley mouth too a can’t put hand the a can eat from ley mouth because a can go a look for food all around a carry to la baby to go eat you see ley goat neh too ley same way a can ley chicken neh can do it too la jeh how ley goat neh can do it ley goat can see a baby ley say but then leh go look for food for our baby then ley pig too ley say leh go look for food since ou- so ley person bring ley food here I eating leh my baby neh come eat so la she will put a month the too and soona a put a month the la baby neh too will put la mouth the too so la how ley can start learning small small small until ley get big big with it